Aku meseng meseng gula aku hang ruha te can pande ruha hoo olong pande bike neng ruhan te suan ga pande bike minyakn poli siap minyak lansung naa one cewe poli hitu ga cela poli hitu ga campur agu hang poli hitu meseng aku hang ute lobak cara panden ute lobak hoo olong weli neng saung lobak ngo one pasar poli hitu campur agu ise bawang poli hitu ga siap minyak poli hitu ga goreng meseng kole aku hang ikan cara panden ikan ho olo mbela ala taung ici tukan naa peang bagi ikan hoo ketek bagi ikan hoo missal eme ca ikan ketek bagi pat poli hitu ga siap taung ise bumbun ne ise wunis ise cie poli hitu ga siap kole cewe goreng.